Ayi ninenda! Chakurya, wari na visamaki vivivipelege tesea kula mitu vifuma ili vara kisaki, kunusuna ifufu maa akanififugwa kuno maboti vii. Kana ifuma sinifitanga tukire nafishana vil nafyenda sana, kunoufyula fila makuja makafyona fya- mfimaji fili moto kidudi, vankavikelekele vi- vintu vikani kanyanya kamudu vii, nakakitunguu, mauhumwira ahuma kufi fitengera motwi, chemka kidudi vi makwatahula, kadna na ware wako kadana ubwabwa ma ukahumura, jofuma ukalya, chingi chenenda nini mihogo, youkalanga namakuta, <hesitation> nonenda mihogo niukalanga namakuta! Kukera na kachumbari yakwivarwi, na fipilipili fyako kani fyofyo tereka kabisa pilipili ilwe teraka ikachindwa, ivarwi. Maana maji yakwehola, kabaga jene nichuri kanda isaa churi churi saa yeinne saa tano, nomuda wane nurya kana chakurya cha churi, twikala na vii ukamaka kiukilila mihogo yakuna kachumbari hakuna pilipili yakwivarwi. <hesitation> fye ukakumba musivo wayoderwa ulya, kabla jane uchiko ninuchiko nenda sana urya ware, sinenda wari tuku nini chakurya chane chenenda sana ni ware. Na mboa yoyosi lakini sive msuli tuku, ivikane ya kiswairi ivii yamasambi, au kanijiji kaninyama ivio utereka kiswahili, kana ware ahuka kana kamboka isambi ivarukane, matwempuku. Akadana apatire, kani ivispinachi ikidudi, au ngatereka irenda, golangite kasekerumbu, kilumbu chakunuchiko kana nafifi dagaa fyako aka kilila ware wabowa ukahumura, chingi chenenda nubwabwa na maharage, chakurya ambacho nachenda sana kane ila ninenda kuurya na musi, ubwabwa ane kani maharage yanazi yave makuta. Yosi yara, ilimradi tuyanele ni maharage ya aina yoyosi ila, taka nubwabwa wane navana vane <hesitation> tikali vyabowa kabisa ila sinenda kurya kije nuhundukira tuku, kanulile kumundu kanuchu kanimusi basi au kanuchiku basi sisucha alimundukira tuku. Chingi chenenda sana! Churya! Labda vintu vyota kuna takuna vidududivi, kani matunda kani ndizi kani jimware, kani labda mapera, menyeke, menyeke kwakweli nenda sana kaniuzi kali kabanja leunjevile kani kusina kinchusu kulu namenye kivi. Ninali ja kabisa menyeke nakatele nabomire nikutire kabisa dasi ndrukijweka notereka bandrimwenevo kulinamenye kusindrujwika notereka tuku, chingi ambacho nenda sana nini, labda kani masusu, kwali masusu ni kintu nakuala nacho? Navyala nukishana tuku ndri mududi ulyecho tunywa akane masusu yoganda kana masusu yofuma kama viele moto. Joror tuseya kula kayi, kana upatire jororo inimbai kadri jemshuka jemshuka eti nywera ba kanisevu, tuitatungyalu kwikula kayi tuseya utinguluke, unyuke muki, kanjelola nilibakuri ilingi joshakingage kilimutuma nkatungiala, kana nywile vifaa nkakumba hivohivo bila kurya kintua chingi. Yaani ukaikinkutya vii, au kanijosakia labda ki- chene chingi ndri konacheru chonasaka nikirye sana, kana ukurdana labda mapapai, au kana ukurna, matanga? Mungu, nivintu ambavyo navyenda sana yaani kanapatire matanga nifyanile basi kwitatu bila kara kakinchingi, au muungu. kulyandri vii susu matanga kula kayi kanaye yosura tarijana huuki, kane mukankara tulijaviji, kweresura ivijana kaunani kidudi kanaulile nahuki nuikute vyabowa vakaseseru miaenda tuku natafundishwa navala bibi suvakaze kana matango ulio na huu ukiseru miaenda tuku. kwahiyo kana ushinitanga lousula, lazima ukasake hukia ntule, kanira mkangara akairi, tirila juvile sina shida hamuna. Koo ni vintu ambavyo navyenda sana nivintu vifuma miito, nivienda sana hivyo.